Alura per taiese i unge venta pìé le tizoire o i tizoirin ën po pi cite e venta fe ël gir d'anturn a l'ungia da rifilela ën po e tüte i unge d'la man o di pe e së l'as cule di pe t'ëngragne ën po dë pi, a fa ën po pi mal a la schin-a però a resta a post e cul li d'le man venta fe atensiun a pa taiese